Mikser duu ana heewi nooneeji. Ka jonnoo ko sukaaɓe koo ka kulle ɗee kaa fuu so wanna kuɓɓee a huɓɓan ɗum. Nde kaa ñoƴƴaa buton. <hesitation> So aɗe anndi butoŋaaje ɗee walla ɗerewel tinndinoowel kaa tawete hen.